الأدب من ناحية الكتب والقصائد ما بقدر أقول لك إنو شي مهم شديد في حياة الإنسان ولا غير مهم، لأنو في النهاية إنت لو ما قريت شيكسبير ما حيأثر في حياتك كتير، لكن برضو مهم من ناحية ثقافة <noise> وكده، فإنت مهم تكون بتعرف شوية ما ضروري إنك تعرف كل قصيدة ولا كل كتاب.